كل ما إقتربت أحد تبدأ تحكي قصص عن الزمن القديم وعن الأيام اللي عاشتها، والأحداث اللي شافت كان في ولد فضولي إسمه سامي، يجي كل يوم بعد المدرسة ويقعد تحتها يسمع الحكايات. مع الوقت صار عنده شغف للطبيعة. قرر إنه يحافظ على الشجرة ويخبر أص-أصدقاء وعن قصصها. وبفضل هتمامه صارت الشجرة مشهورة. وصار الناس ييجوا في كل مكان. عشان يسمعوا حكايتهم.